Ko misy olo dimy handeha hihignana aminahy, na hivahiny aminahy andro aligna nefa fotoagna agnanako zegny efa antsasakadiny fotoagna andrahoako, mahandro rogna laoko zaho. Ataoko ron-daoko zegny ny rô, aminjay malakilaky masaka. Agnamboarako laoko atao frity dia agnanovako ron'agnamalaho atao ro mazavany. Zay ny ron'ny vahiny dimy satria fotoagnako efa hely.